Laha zaho ampajarin'ny mpamosavy alika io, zaho aloha tsy nivola amin'olo. Manao akory moa ty hampivola ahy, zaho fa alika iny. Fa amy télé avao any misy alika mivola zao fa io tsy marina. Aia koa alika ro hivola.